<noise> To yiɗi a waada lampa se bako a fudda huuwoogo se a yiifa jamgol maada se a heba ampol kesom se a itta ampol no baaringa se a laara juggiri jugiruwoo lampa me se a waada bako a a kunna jamgol may